दोस्ट सबका एक गुरूप होई के चाए बहुत ज़रूरी चाए अगर। चार गो कोई दोस्ट चाहे तो यह एक मतलब होगा कि उग। गुरूप में असंजान चार गो दोस्ट चाहे और हसं मस्ती मजाख। सब कर सकेची है बढिया सरसकेची है कुछ भी कर सकेची है। दोस्ट का हो दोस्ट का होना <hesitation> चेनिगी में बहुत। बड़ा जरूरी चाहे अगर दोस्त नहीं होते तो मोजमस्ताइ नहीं होते। और मोजमस्ता नहीं ओता त तो जीगारभी की होते हैं बरहाय। दिखाय चलते रहा थे बुरेकिन दोस्ती मोजमस्ताइ होना भुजुरी है।